Biya ne chalagodo ne hando hiyirado. nesahe a afado nesahe a alada nado ka na tcha laso ndei hanernda ndei mang neyoso ka ne tchalago netu nedili neda marwa neda marwa kai <hesitation> maiwal shago marwa nyiile ronged ana nyirolkari nyilere ndam nyiwol shago netechade goo a marwa nando de foo ka nefele nenulgo ga youa asaro ndue nelu ne ndouwa a maiduguri nelu ne salfton a maiduguri nebu nyilleman kangote ma nebo ama nyirongdan no nolengudo linko ndai nang lukuram sarogi go dadansheda dimda lukhram linko ndeuwe midi islam ina linko mudə makaranta alən ndagə bafton a no gən blan duma yahe go bagodo bog dili goətog hang lukuran dogolu nyrougda nəlnkani rollengudo bog hang lukuran lukuran blelanshimel bogo a hang lukuran sərosi we tchalaso du wedəngoroll enkun wetchanyahe mularronkun yahe we solido wedili sarogi ngol etseyahe goyagodo mudili nyilmukie sən anko dagogi hang yahe muyagode muham ama ne sahe a afadə do e afadəalle afadəlle ka megiyoda hune mda megiye yehunemdas ka nduwe ya momgneyoso ka ne ichalago ne drahe ka nduwe nelu ama nelu ka nelu neshegə marwad kai <hesitation> ndəla gara marwade a da worogodo ukigi nebahe alima wagə ka bolbogsigi nobalie aliso nndane kəfəsihe so. walirdo bolbogiso ka nelu youlado yaula. e nabo heiifuso yaula e alshago ko a a nyimkai nkani amalmabanenogodo danda nyirongdon bulateye, A a e nyirongbaru inkaniye go amma bulata yo boda blan naradoso bogohang setər aliiso ama sei blanaye dai unbam nogo ngorodo nyinrogo wakigi alle dodo ngoro hudarokalle ngoro abangbanda rokalle ngoro a bangbanda bogo adille a hang gasugui angari kan e bogto dili hang gasusu anko lirushame bog tchidan lukuran bodili to hang lukuran nwndang kəngo goroko bogdili to hang to hang lukuranako kan blangduma yahe bog ichalogo ot hang uslaniya bog dili tog hang uslamuigarongo lanshme yahe boso adili kai <hesitation> manido mukisi gari blandumaso bog hangso ana kəng blandumaso bog dili mugtog hang nyinrongdame dolankaru sehe amgbam alle ama nyrrokaros based a biyu naman wasikodo a dalbase ama naman nduwa ako ashedu se he anka alle linko baitchalaso so adasu ralkani baihang nyiralshago adatu ralkani boik halago boitchago ineko boi hang asaro lukutrando da wlanko ndahangdu nyrema nyirogottr halasa as ga̱n sa̱rogi seheanko ayashayo yohe linko sərogi ye yeshgo lukura ndu linko mei hagon siyohe ndeuwe itaram jehangdan suyohe yerwadan siyohe yermwardo nyironkka inkau ado nyironkai le lukuran nokaro lurishame ndei hang montirongdan so ulami yarongdan ndei hang ngrongdan ndei hang nurongdan inkani ndei hang ama nken garden wosha heli seheanado so alle yeso ama gara ngoroso ngoro nduwe lingu yeshega im lingu duwa e ndei hang illmurongdan ndei lukuranda ndeihang makaranta rog dan,, Nyirongdon nol nkanidu no wonduwagan do nyiro wondədo wonda yo dulwango gorogu yahe ruyiye mban usunso ama nduwe woludolido walu wason nyrolmbam sanso ama fagma ndewe wosari duwan do goroguma ndau da lukarn ndauto hannng ndu nyirolle gara a mal wasbi a hodo wahang yaga duwanshine wahang ana woyalodumosan angudo duwan hang gora no wa ngo rodosu ngorodol tani ngoro wohang lu kuwan ali lungu yahong lukura ali abangban yahe nyurogono ahang alieloo ankarii ngoo nedudo nozanogohe taram ngoro no lulido neshege nyinye tarom nene hangune reyirro nohame ngumei bama ngo ro ngoro sehe yanka alle a biya carmewoon do e nabafton alidolleyga amma noiso adon gahang lukuran yo nyurogo lins hame go a waancso ama ngorodo woluwo banune ali wolu wohang ali ngalte lendo wosahe alido ngolgahe do bahe a e ngalko nobo nyral nkai ne saftonlle ango eado nesahalle ama nda ne ludo a uwo nadagi nekutuisihegi nelludoga wordodo ngoronte dodo cameroon do alle ama seheyanka gobo jero misiri rongban asheyan kosoda bosouboflan soliso mishiri engdom wasi ashedenko bogou sahe alsio ada nodone ka nduwe ne kufu sihe neluwe nekefu sihe nelungoro ama ngoro e nesahe alido sahalu alle ama gara sotodoso notododo biya sehengo alle yega amma nobo nonyiro go hanso, Nog gode go tse go sohe yalluda leyego amma no nyirogo hauso amangorodo go udu lukuran no ndang dərdo nylamal sherha bulon ahang lukuranso nyilema asəni limshyanso nyilema asən limshame e ndeume ndai hang lukum nondang nduwe deidə morutrongdam nei də islany rondang nyinle ma ndee hang ngo rodo gasugni yahe muhang sede gobodiya sheso ama di ndakowa sheyankodu sodətsedu soto go duwodu bouludumla wa ki <hesitation> wahan ahoda go le ka go togo do kani golu go kaftore gahe bogaiiduwoko godu gasugui tog towu wani bakkbak we tagaye nkei linshame yahe goto gododu togouduwalo a a wei taga yengə lin shaso yahe ka wei bii yahe so to go dodu bog dumolo kai <hesitation> ngorodo washinga məlarogo gabui yahendau hang alidu nda hang gasuguidu so wakodu gasuguianso alle bogou dili so gasugui anko seidi sobodiso diliwasia she yankodogu siranka seeyanko abkanyo ama sɛroso seheando allegi so wanko du ngwodu a elle a ngo rolle amma goto dodu cameroon wosah e ali ana wasahali do walle amma alambo yelu ndei hemegumdado sehe anka ayaskayo ama ndau danah kan daulu do walu washegga yan marwa so gar wado ukigi kai <hesitation> mawaso garma enyo imaguyo arousahe also wangdang sondi nyinroushalogode kwa sai gon dui nyrrngodi njudund odo halloinkomi inkani ndoda njangudodo washe yali gəlteso ama hallo ngdan alimi aishso posade nyirongdon nalbasedo gobo cardalisodu bog sahe aliso mishari roko wasido mishiri rngdan wasido bogsarheliso, Ada nohane ka nekafa siya amma elnkorri ama ngoroda shundo adalle ngo rodo a da sefton ango do ada sefton ango a dalle linko ngoto go saftn alido kai yerwado a noo burgene ən eishago sundodo asəlasodu sundo doishago asalasodu sunds ama sundodi nduweli nduwe shega nyinalido ubon lingu e neidu dendii islaumiya kamya washinga nyi ralle duwango goroguma ndau dili duwango goro gu ndu diido woshingo malarogo a nyinroda no burgene en a woro a ana ngoro gadedo woto wosahe gidiroso asola horo wasf ngoro wosoftan alido e nyiro wosa heyalido wasahe ka nyiro amega o dano lanano kanduwe wolutse ama ngorogade dolle wo shingə məllargo ama ngu nken enyo woshiga məlaro go ama bola himgo ngoro ijewe ən aliso ngoro ye we analido e nydal no do enterse yatso yane a elle ngorolle gorra a wabi anna dasi ryino doam kandi nelutse kanduwe ne kafasihe kana gadan nke ne gadanke kan nduwe ngar o da nendeile kan duwe nendəshaso annduwe a na saftan ali limye ndweuwe yebo adalbuali ndeuwe nduhana nyiro ngadal ali gan abango wahe logo a hana gasuguiali gan iyarogo yaha nda yasagi ga han yrri ko du gan han gobonso yahe mega boihagəndo banghaoom linko yahe bogo nano nduwe adin anko yahe mughan sərogi gokigi nyingaba ugii da ngahanso yahe adin zauada dag hang yahe mugshelogan nyi a, Nyinogo rodo ngorodo a elle sehe yanka elle ngoro dua e wondə məlarogo duwn go engu ne ndə məlarogo nduwe nesaftən ali nendə məlarogo nduwe nesafton alugo lingu nendo məlarogo ama neshingo nyirasakayoso abongdan e nahan nyiyan gan ne e udane nang nyurenganne linshamad e ndeihang gen blan udumso ndu hang nyiroko soya godo boghang lukuran yahe sodo mughoni gi lukuran yane sodo mugadili gasugi yanko yahe sodo mughang au nyrookoro gade ya he goyododo mushang sərogi goku gi nyir soda yaha gso yagba itan nada yahe adain da yokisi yaghama mushans yaghamac mushana ngorodo daun hangdo ma əljkani ngorolama zeheanku go aburgene ən ngorol shaso a sehe amga ngoroso alle sərogisehe amgorobo alle alledo alle arun bog ofto ngoroe alle yega ama nken gade n buya uwo uwou wo dra he kar nduwe woluyo e wosahe yaligəlteso ama dan e nkem wasiksoyoe nkeye ngoyo nkengo enyo e dom enakme ama gara ngoroso ngo rotte nduewe nduwe wolu walu wosafton ali a ndulwe walu waho məltən ali ngoro ada wolu wo bose ali ada wolu woli an rayuwa oguali a elle linggugo e shiga adin ali duamgo goragu e woshegə adin ali nyin amban usunso wogama ususma nyile mbam togama usuko ama tagama bundodu amwosundun neban sundorna duwan andugol hanrena sundoma duwan nda gol horang sundo ma ndau gado nyinsode wa ndau geda nyinwoso wa ndouhanyiga ndouhang adin agugohengu islarim ya rogu yahe nobu dili limguyahe ndaudo dom ndei dili, Duamgahe ndau dili biyu gasuguiyangne shime shime yahe ndane hang ngoro dom e nyiron gdomdoinkari nyirongdan no noburgene ando adalin angdan ndeihomsoda abu egene əna nuyrong dan no burgene ən gera gasugui gara adainso lin shame dee han lukuran nonghan gən blandəmo damha lukwan nongdan ada nywankini nyiro adalle a woro do wale woladin adin ndauwe magə ndeihang sərogi ndau han adin ankodɔ nyile rokoma məi lu kəske lenshame ə ndeuwe nchei han gən blan wo e ndanghan seide gəndagəji sodu səlema gokigi ya hang adindo boghang worodo a wal adin alle ngorogadedo əlle yigə ama balshimgo ga ra ngoorodo goshegə adin a wasidu ngoro ndau saflanka nobo adim sɛdu əlleso biyu ngol adindu adalle sərogi ndag hang adin anko adalnkani boghando a da ngalko boghan bodal skayo,